اني لو كلولي تريدين تصيرين سمجه ليوم واحد يمكن اختار سمج الزينة سمكة الزينة حلوة هاي الكولدن فيش هيجي ناس تتباها بيها حلوة السمك الزينة